malaan bilaa stimaa olii bull anaan yedeen olle bulla, duraan inamaan stimaa hintumieenee, taa compoa taa kaan bobefetenii duub anen bilaa stimaa hiishaa, taa tumiedee bobefede akanaan olee bulaa duub toshaa.